अप्रिल मैनाकी वारेमा कि याद औच्छी भुण्यापाछा अप्रिल एक गते मान्सलाई मुर्ख बनुन्या दिन भुण्णान हमरा नेपाल भारतमा, तै दिन एक फेर कि होरैछ, एघार बाह्र पड्या वेला एक जना साथीले तेरा घरबठे तेरा बज्या आयाछन् रे कापो अड्किर्यान, भुणीवटी मुइलाई दश बाह्र किलोमिटर चाहि हिटायरैछ । तवैकिलेखा अप्रिलो मैना सुरु हुन्ज्या चाही तु घटना चाहि दिमागमा औन्छ ।